Aghire aina nyingi ta- chifaa veku shinde fekorera aghire nyungu, aghire sufuria, aghire fulampeni. Fulampeni fuchitumia kwakaa, kindo kekaanga. Kwa kaanga mabore, kwerime kwekaanga hata marughu, kwakaanga mimanga, kwakaanga ngumba kwa tumia fulampeni. Hangire safuria, safuria iyo ichembiwe ni- na kindo tha ibati. Hiyo fuchikoreraaa ni mchere takuire ni marughu kwarime ikorera ena sufuriayo takole ni na findo foshe fo chemsha kwa chemshira ena sufuria. Haghire nyungu, nyungu yeichembiwe naa- nai- na- na ihumba hangire ivumba yakwe ya asili ambayo nyweli chichembea nyungu lichivumbia nyungu iyo futifurahi tumia findo fia fia ikaa jikoni muda mwacha. Maana lia ni- ni- ni- nihumba likambwara moro noya ikaa hao jikoni muda mwacha herima ikorera hata virembwe, fishukuri enekorera ena nyungu